Gne filtre à eau, igny manko akoraha misy ambaratongany maromaro izay laha sy diso iaho, mandalo karazany maromaro igny e fagnadiovagne rano da lefa avy ambany aty izy da efa nandalo an'igny raha maromaro igny izy azo antoky sara izy fa azo indranomigny sara e rano igny sy misy malotoloto.